टमाटर को सॉस ने ठंडा जगह में रख्यो तो पाँच से सात दिन ठीक रेज़। अगर तू उका अच्छे से उबाल के, साफ जार में भरके अने ढक्कन बंद कर फ्रिज में राखे, तो ई दस से चौदह दिन तक चालिजये। जदि थूं ज्यादा दिन बचाव चाहवे, <hesitation> तो फ्रीजर में डाल दे, जने दो से तीन महीना तक ताजा रह सके है। हमेशा देख ले, अगर बदबू या रंग बदल जाए, तो उपयोग मत कर, सावधानी से। टमाटर को सॉस।